қайырлы күн қымбатты тыңдаушылар
баршаңызға сәлем қарлығаш эко подкастының кезекті эпизоды өзгеше болмақ
бүгін бізде қонақта ы үйдегі аналар немесе экоблогерлер емес м бізде сду дың ы журналистика мектебінің ассистент оқытушысы ы ораза қадырбаев
ол бізге экология туралы адам құқығы жалпы контент туралы экологиялық айтатын болады қош келдіңіз
қош келдік ы айтыңызшы сіздің түсінігіңізде экология деген не
экология дегеніміз ыыы менің ойымша ол қоршаған орта адамның сол қоршаған ортамен қарым қатынасы және тазалық
мхм ал экосауат деген не ол қандай болады ол экосауатты адам деген
менің ойымша экосауатты адам деген ол қоршаған ортамен тіл табыса білетін
яғни қоршаған ортаға залалын тигізбейтін немесе барынша аз тигізетін және ыыы өзінің алған білімін тәжірибесін қоршаған ортаны қорғауға соны сақтауға аялап ұстауға қолданатын адам мхм
ал экология мен адам құқығын қалай байланыстырамыз сол жайлы айтсаңыз
сіз өзіңіз оқытушысыз журналистсіз ммм бүкіл жерде жазып жүресіз экология туралы

негізінен көп достарым ол экология тақырыбын жаңағы қоршаған ортаның тазалығы мхм ыыы біздің денсаулығымыз деген секілді сондай тұрғыдан қарастырады мхм
ал мен оны тікелей адам құқығы ретінде қарастырамын себебі біз ыыы бұл жерде біріншіден әлеуметтік теңсіздік мәселесі бар екіншіден адам кісінің ақысы деген нәрсе бар
мысалы біз қазір ойланбай жасаған бір іс әрекеттеріміз арқылы тікелей қоршаған ортаға залал келтіреміз және ол залалдың зардабын біздің болашақ ұрпақтарымыз немесе планетаның басқа бір аумағында өмір сүріп жатқан адамдар тартады мхм
ыыы мысалы бір әлеуметтік теңсіздік мәселесі деп айтып өттім ғой
оны былай түсіңдірер едім
мысалы ы бір автомобиль қолданушы адам бар немесе әкімдіктегі осы экология тақырыбын шешуге ықпал ете алатын бір адам бар мхм
бірақ ол адамдар қоршаған ортаға немқұрайлы қарайды өздерінің күзеттіліктерін дұрыс пайдаланбайды
соның нәтижесінде қоршаған ортаға парник газдар бөлінеді немесе көшеде автомобиль шулары пайда болады
мхм ал оның зардабын ең алдымен қарапайым қаланың тұрғындары әлеуметтік жағдайы төмен азаматтар мектеп оқушылары
ыыы аялдамадағы жүкті әйелдер немесе барахолка немесе алтын орда секілді базарлардың төңірегінде тұратын ыыы басқа қаладан келген мигранттар сондайлар тартады
ммм ал осы экология тақырыбында жазылатын материалдар мен контент туралы айтсаңыз не себепті аз немесе неге жазылмайды деген сияқты
бір социологтың айтқан сөзі бар еді
ол социологтың есімін қазір есіме түсіре алмай отырмын мхм ыыы бірақ айтқан сөзі есімде
ол былай айтады
біз бір қоғамның даму деңгейін білгіміз келсе ол қоғам екі нәрсеге қаншалықты деңгейде көңіл бөледі соған назар аударуымыз керек дейді
оның біріншісі әйелдердің құқығы ал екіншісі қоршаған ортаға қалай көңіл бөледі соған қарауымыз керек дейді
өкінішке қарай біздің елде қазір ыыы мысалы батыс еуропаның елдерімен салыстырғанда қоршаған ортаға немесе экологияға адам құқығына әйел құқығына көп назар аударылмайды
ааа оның ең біріншісі менің ойымша біздің қоғамның әлі дамымауында немесе жеткілікті деңгейде дамымауында және білімнің аздығында деп ойлайтын едім ойлаймын
ал айтыңызшы ыыы сіз өзіңіз қандай бір і экологиялық экология жазатын бір контенттер оқисыз
басқалар оқуға бір кеңес беретіндей әлде жалпы
мен қарлығаш экоподкастын тыңдаймын рахмет
инстаграмына жазылғам рахмет ыыы
одан кейін көбіне ағылшын тілде контентерді тұтынамын
мысалы гринпис деген секілді мхм немесе ньюэкономикаллэйшн деген парақшалар бар соларды қараймын
ыыы айтпақшы негізі экология мен ол капитализмнің арасында да бір байланыс бар иә қалай сонда
ол негізі қазіргі біздің экономикалық жеміс ол жалпы ішкі өнімнің көбеюіне назар аударады бір мемлекеттің мысалы даму деңгейін экономикалық дамуын біз жалпы ішкі өніммен есептейміз мхм
бірақ ол жалпы ішкі өнім ол мемлекеттегі адам құқығы қаншалықты қорғалып жатыр немесе ол мемлекетте адамдардың дамуына қаншалықты жағдай жасалған немесе ол мемлекетте экология қаншалықты қорғалып жатыр
ол нәрселер ескерілмейді
ммм мхм ыыы яғни біздің қазіргі тұтыну мәдениетіміз капиталист жүйеміз ол белді бір өндірісті өндіру арқылы ыыы қысқа мерзімді табысқа негізделеді
ал бірақ ұзақ мерзімді перспективадан ойланған кезде ол біздің бүкіл планетамызға зиянды мхм
мысалы біздің күнделікті медиамызда ы барлық жерлерде қалай айтсам болады ыыы мысалы қымбат бір мейрамхананы немесе қымбат автокөлікті немесе ұшақтағы бизнес класты сондайды насихаттайды сондайды көрсетеді
ы адамдардың барлығы сол нәрсеге ұмтылады
мысалы ең соңғы модельдегі айфон телефонына
бірақ ол айфонның өңдірілуі үшін экологияға қаңдай залал келгенін немесе соңғы модельдегі бір тоңазытқышты і өндіру барысында антарктидадағы пингвиндердің популяциясына қалай залал әкелгеніне назар аударылмайды мхм
яғни біздің қазіргі бір тұтыну мәдениетіміз капиталист жүйеміз ыыы осы экологиялық мәселелерге тікелей себепкер болып жатыр деп ойлаймын ммм түсінікті
ммм түсінікті ал өзіңіздің бір лайфхактарыңыз бар ма экологиялық экобелсенді немесе бір экосауатты адам ретінде
мен өзімді экобелсенді деп айта алмайтын едім неге себебі мен қандай да бір экологиялық қозғалыстарға мүше емеспін мхм
ну мүше емеспін дегенде сондай бір қозғалыс құрған жоқпын сенбіліктерге бармаймын өте жалқау адаммын
ыыы бірақ мені бір несі мені таңғалдыратыны мені ойландыратыны ол көбіне экология тақырыбында немесе адам құқығы тақырыбында сөз қозғайтын
сондай тақырыпта іс шаралар ұйымдастырып жүргендер олар көбіне шетелде білім алып келген немесе ыыы жоғары білім алған сондай адамдар яғни олар білімді белсенді сондай жастар
ы мен сондай білімді адамдардың санын көбейтуге сондай білімді ы насихаттауға сондай үлес қосып жүрмін деп айтуға болады мхм
мүмкін менің экобелсенділігім сол жерде шығар
мысалы мен ыыы экология тақырыбында жазып жүрген адамдардың посттарын үнемі инстаграмда фейсбукта бөлісіп отырамын
одан кейін ыыы так не айтсам болады тағы да басқа
а мысалы эколайфхак деп сұрадыңыз ғой иә эколайфхак ретінде мен мысалы лифт қолданбайтынымды айтатын едім
қорқасыз ба лифттен
лифттан қорықпаймын мен
жоқ негізі мен төртінші қабаттағы пәтерде тұрамын мхм
күн сайын таңертең және кешкісін жұмысқа кеткен кезде және келген кезде ыыы төртінші қабатқа жаяу көтерілемін
бұл бірінші біріншіден менің денсаулығыма оң ықпалын тигізеді мхм
яғни кішкене қимылдап өзімді бір ыыы қалай айтсам болады жаттығу жасаған секілді ғой енді аяғыма
ал екіншіден ол лифтілер өзіңіз білетіндей электроэнергиясын қолданады мхм ал электроэнергиясы біздің алматыда ыыы біраз бөлігі тэц тан яғни жылу электростанциясынан өндіріледі
ал жылу электростанциясы бұл көмірмен жұмыс істейді ал көмір бізге түтін шығарады ммм
яғни біздің менің сол лифтті қолдануым ыыы қаланың екінші бір шетінде түтіннің көбірек бөлінуіне ықпал етеді
мен осылайша лифттен барынша бас тарту арқылы ыыы электроэнергиясын сақтап және сол арқылы экологияға азырақ залал келтіруге тырысамын
мхм одан кейін ы екінші бір лайфхак ретинде немесе ерлік ісім ретінде айтатыным ол үйдегі достарымды көндірдім пластик пакет қолданбауға
біз әдетте аптасына екі рет немесе бір рет супермаркетке барып үйге азық түлік аламыз
сол жерде әрқайсымыз өзіміздің рюкзактарымызбен және экопакеттермен барамыз
сөйтіп сол жақта алған заттарымызды сол пакеттерге салып алып келеміз ммм
содан кейін басында қиын болған жоқ па
негізі қиын болды рюкзакты көтеріп жүру оны кассадан алып өту деген секілді
ішінде ұрлайтын ештеңкеміз жоқ деп ашып көрсету
біздің қоғам андай не ғой бір қорқады
ия адамдарға сену өте аз
ия сол тонап кетеді деп сөйтіп күдіктенеді
ы одан кейін барлығы бір түрлі қарайды
мысалы мен үйдің жанындағы дүкеннен нан алған кезде немесе печенье алған кезде үнемі маған пакет керек емес қолға ұстап алып кетемін деп айтамын
және олар бір түрлі көреді да пакет керек емес пе бұл ну қатты қымбат емес қой деген сияқты он бес теңге деп
ия бес теңге немесе біздің үйдің жанында дүкенде мысалы тегін береді ыыы жалпы сол
ал достарыңызды мысалы магнумға барып ы мысалы не алуға пакет алмауға қалай дағдыландыңыз қалай басында бір қиындықтар қызық оқиғалар бар ма алып кетіп дегендей
андай қиын ғой бір нәрсеге бейімделу бір нәрсе әдет қалыптастыру деген негізінен қиын ғой
мен үнемі жүрген жерімде біздің қазіргі планетаның қалай өзгеріп бара жатқаны ыыы парник газдардың әсерінен ыыы планетамыздың күннен күнге ысынып бара жатқанын пластик пакеттерінің кесірінен жануарлар қырылып жатқанын
және ол микропластиктерге бөлініп біздің өзімізді де улап жатқанын немесе біздің ыыы мысалы қалай айтсам болады саяси билікті жауапқа тартпауымыздың нәтижесінде тэц тан бөлінген газдар біздің ағзамызды улап жатқанын
біздің балаларымыздың ағзасын улап жатқанын сондайды үнемі айтып жүремін және солай достарыма күн сайын таңғы ас кезінде түскі ас кезінде кешкі ас кезінде ыыы үнемі айтатыным
мысалы грета тунберг осылай айтыпты немесе германияда дукендерде пластик пакеттер мүлде сатылмайды екен немесе швецияда ыыы қоқыс өңдейтін зауыттарға қоқыс жетіспей жатыр екен өйткені адамдардың барлығы сондай қоқысты өте аз шығарады деген секілді
сөйтіп ыыы сондай өзге мемлекеттерде болып жатқан оң жаңалықтармен сондай жағымды жаңалықтармен бөлісіп соларды достарыма айтып олармен талқылап соның нәтижесінде осыған жеттік
жоқ мысалы мен айтамын да мен трубочка бар ғой соны қолданбаймын деймін де сосын достарым айтады да ол қайтесің дейді де онда тұрған не бар
сосын мен айтамын ой жерорта теңізіндегі тасбақалардың мұрнына кіріп олар тұншығып жатыр
олар айтады да жерорта теңізі қайда сен қайдасың деген сияқты пікір айтады да
бір түрлі болып қаласың
ал сізге осындай бір көзқарастар болды ма
мысалы не істеп жүр деген сияқты ол сен қайдасың ы мысалы каспий қайда деген сияқты пікірлер андай бір көзқарастар де болады ғой
ондайлар болды ма болмады ма есімде жоқ бірақ мысалы көкжайлау мәселесі болды ғой
көкжайлауда курорт тұрғызбақ болды және біз мен оның ішінде мен де бар бір топ адам соған қарсылық білдірдік
мен үнемі екі аптада бір рет пост жазып отырдым тұрақты түрде
көкжайлауға курорттың тұрғызылуы ол қаланың экономикасына зиян келтіреді
ол біздің экологиямызға залал келтіреді
ол ағаштарға зиянын тигізеді
ол қоршаған ортаға қауіпті деген секілді
сөйтіп ол мысалы шымбұлақта не бар ғой курорт мхм курорт емес жаңа тау шаңғы иә курорт десек те болады
ол жерге мысалға бір рет демалып қайту үшін кемінде он мың он бес мың теңге ақшаңыз шығады ал ол бір қаланың қарапайым зейнеткеріне немесе студентіне қолжетімсіз
қалтасын көтермейді ау көбі иә
мен мысалы сол тақырыптарды көтеріп отырдым сөйтіп
біздің сол белсенділігіміздің нәтижесінде мхм көкжайлау курортына басында мораторий жарияланды кейін мүлде одан бас тартты
біз қалаға соншалықты залал келтіретін және қоғам келіспейтін бір курортты салу курортты тұрғызбаймыз деп
ыыы басында маған достарым айтатын сенің қолыңнан ештеңе келмейді ғой мхм немесе сен осылай жаза бергеннен не өзгереді деп мхм
бірақ қараймыз уақыт өткеннен кейін ол курорттан мүлдем бас тартқан
мысалы осыдан бір апта бұрын менің бір жақын достарым ыыы петиция жариялады мхм
алматыдағы номер бірінші мәселеле ретінде қаланың ауасын ластану тэц тың ыыы тэц ке фильтр орнатылуы немесе оны газбен жабдықталу мәселесін көтеру керек деп
ыыы және сол сол петицияны мысалы соңғы рет көргенімде жиырма бес мың адам қол қойғаны жайлы ақпарат естідім
яғни ол нені көрсетеді
біздің қоғам экология тақырыбына ыыы бей жай қарамайтын болып келе жатыр және біз егер соны тұрақты түрде көтеретін болсақ қоғам болып наразылық білдіретін болсақ бір саяси жүйеге ықпал ете аламыз
мхм мысалы саяси жүйе демекші қазір бүкіл әлемде сондай экологиялық қозғалыстар күш алып бара жатыр қайтадан
ыыы мысалы германияда мхм былтырғы парламент сайлауында ангела меркельдің партиясынан кейін екінші орынды жасылдар партиясы иеленді жиырма процент дауыспен ммм
ал ангела меркельдің партиясы жиырма екі жарым процент па сондай иеленді
яғни арадағы бір қашықтық екі жарым процент па сонай ғана
ыыы мысалы қазір ақш тағы президент сайлауына қатысып жатқан демократтардың атынан бірінші орында келе жатқан кандидат бар
ааа аты кім еді
атын есіме түсіре алмай тұрмын әйтеуір үлкен кісі жетпіс сегіз жастағы кандидат
ыыы кейін атын есіме түсірсем айтайын
ол кісі де мысалы антикапиталист көзқарастарға ие мхм одан кейін ол кісі экология тақырыптарына әлеуметтік теңсіздік тақырыптарына сондайларға көбірек назар аударады
и мынандай қызық нәрсе бар
осыдан төрт жыл бұрын немесе осыдан сегіз жыл бұрын ақш та ол кісі демократтардың атынан бірінші орын иеленеді деп ешкім күтпеген еді
бірақ қазір қараймыз ыыы ол тақырып бірінші орында тұр мхм
және мысалы ыыы грета тунберг мысалы былтыр жыл адамы атанды
экобелсенді менің сүйікті кумирім деп қояйық
сонда бізде экология тақырыбы әр адам бейқамсыздықпен емес бір маңызды фактор боп тұр ғой адамдар қазір сонда
қоғам арасында иә бір сәнге айналып бара жатыр ма қалай десек болады өзі
ия ол жалпы біз менің ойымша қоғам ретінде мхм саяси биліктен экологиялық құқықтарымызды талап етуіміз қажет
мхм себебі саяси топтардың мысалғы саясаткерлердің шешімін қабылдайтын тұлғалардың бір өз жауапкершілігін мұқият орындамау салдарынан мысалы бір жарым миллион адам тұратын алматы қаласы түтінге тұншығып жатыр мхм
және ол жерде зейнеткерлер бар жүкті әйелдер бар балалар бар
солардың барлығы тұншығып жатыр
ыыы одан кейін біз егер солай талап ететін болсақ біз өзіміздің құқықтарымызды қорғайтын болсақ олар да біздің талаптарымызды ескереді
мысалы қазір ақш тағы немесе германиядағы еуропа елдеріндегі жағдайлар секілді мхм
одан кейін біз күнделікті өмірде барынша ыыы қоршаған ортаға аз залал келтіруге тырысуымыз қажет
мектептегі мектептен бастап ыыы ең үлкен бір саяси мінберге дейінгі бүкіл аралықта біз осы экология тақырыбын көтеруіміз қажет және оны үнемі алға тартып отыруымыз керек деп ойлаймын

бұрын болды қоршаған орта ма бір бұрындары мама папалар айтатын сондай бір сабақ болды деп
сондай енгізсе мысалы қазір балалар мороженое жеп келе жатады ана жерде қағазды бір жаққа тастайды
ыыы жалпы қоғамдағы адамдардың өзгеруіне әсер етеді мысалы бір экология туралы ойлану
менің ойымша ол экология тақырыбын біздегі мектепте тіпті экологияға байланысты арнайы пән енгізбей ақ мхм әрбір мектептегі сабақта соны үнемі үгіттеп насихаттап отыру арқылы да экологиялық сауаттылыққа қол жеткізуге болады мхм
мысалы тарих сабағында ыыы біздің орта ғасырларда ата бабамыздың тарихын түсіндірген кезде иә иә мысалы біздің көшпелі өмір салтымыз және оның қоршаған ортамен қандай тығыз байланыста болғаны немесе
көлге қоныстанбай сияқты көл көлді ластамау үшін деген сияқты сондай иә
мысалы ыыы жайлауға қыстауға көшу бір жерді көп таптай бермеу немесе бір тал кессең он тал ек деген аталарымыздың сондай нелері үгіт насихаттары
ыыы яғни бір орта ғасырдағы қазақ қазақ халқының мәдениетін мәдени тарихын түсіндіру барысында біздің сол экологияға қалай назар аударғанымыз
күнделікті тұрмыс салтымыз бен қоршаған орта арасындағы байланысты қалай ыыы құра білгеніміз соны түсіндіруге болады деп ойлаймын мхм
ыыы мысалы әдебиет сабағында жан жануарларға байланысты мифтар мхм немесе қоршаған ортаға байланысты өлеңдер мысалы адамзаттың табиғатсыз күні жоқ табиғаттың мұны айтуға тілі жоқ деген секілді сондай ойларды айту арқылы
ммм география сабағында немесе физика сабағында олардың да тікелей қоршаған ортамен байланысы бар ғой мхм
соларды үнемі алға тарту арқылы мысалы біздің озон қабатының қысқаруы не нәрсеге апарады немесе мұздықтардың еруі бізге нені неге жетіп апаруы мүмкін оның салдары не болады
ыыы сондай нәрселерді түсіндіруіміз қажет деп ойлаймын мхм
сіз оған қоса университетте кураторсыз иә
сіздің бір группаңызға осындай экология туралы өткізесіз бе айтасыз ба
олар да мысалы студенттер арасында сондай бір экологияға жаны ашитын бір экосауатты бір экобелсенділігі студенттер бар ма
мен өзім өзімнің билігімді олай асыра асыра пайдалана алмаймын яғни студентке бола алмайсыз ба деген сияқты
а иә мен мысалы университетке барғанда үнемі өзімнің бір нем бар бөтелкем бар мхм сол бөтелкемнен су ішемін мхм
ыыы одан кейін барынша пластик пайдаланбауға тырысамын
содан кейін сабақ барысында үнемі экология тақырыбын қозғап өтуге тырысамын жалпы сол
өте қызық екен
ыыы біздің подкасттың аяқталатын уақыты болды

осындай бір қызық тақырып болды негізінен
бізде көбіне ыыы экобелсенділер немесе бір қозғалыстың адамдары болады ғой көбіне лайфхактарын айтады андай
экологиялық тақырыптары бүгін бізде адам құқығымен байланысты да қоғамдағы әр адам не істей алады не істеуге болады немесе не істеуге қандай бір құқығы бар деген сияқты
ы баршаңызға подкаст ұнайды деген ойдамын
сау саламатта болыңыздар
тағы бір екі нәрсе толықтырып айтсам болады ма
мысалы мен экологияға залалымды келтірмеу үшін мхм жергілікті фермерлердың өнімін пайдалануға тырысамын
сонда қалай
ммм мысалы мен польшадан немесе басқа бір венгриядан немесе қытайдан келген алманы емес өзіміздің жергілікті алманы сатып алуға тырысамын неге
өйткені ол жақтан келу барысында ол бір ұшақпен немесе транспорт құралымен тасымалданады ал ол қоршаған ортаға қосымша залал келтіреді аха парник газдарын бөлу арқылы
ааа сол себепті мен жергілікті фермерлердің көкөністерін жеміс жидектерін сатып алуға тырысамын
сол арқылы мен жергілікті бір бизнесті қолдау иә
бизнеске де қолдау көрсеткен боламын
одан кейін өткенде мен а мен одан кейін экология тақырыбында үнемі жазып жүремін және соның нәтижесінде біздің бір студентіміз бар төртінші курста оқитын ол
қазір шымкент қаласында жұмыс істеп жүр мхм
сол шымкенттегі экологиялық мәселелерді көтеріп және сол жақта экологиялық қозғалыстарға қолдау білдіріп сондай нәрселермен айналысады
ыыы мысалы шымкентте бір мектеп оқушысының қателеспесем құрған бір қозғалысы бар екен
экосити ма сондай
ыыы мектеп оқушысы ма
мектеп оқушысы ма нақты білмедім
әйтеуіп олар ыыы үйлерге пакет таратады бір қара пакет бір көк пакет біреуіне пластик қоқыстар
ал біреуіне кез келген тұрмыстық қалдықтарды салады және олар кейін оны көркемпласт деген бір компания бар екен шымкентте
сол жаққа апарып өткізеді пластиктерді ммм
сөйтіп пластиктар қайтадан өңделеді ааа ал қалған қоқыстар басқа жаққа кетеді
мхм өкінішке қарай бізде қоқыс өңдейтін зауыттар жоқ сол үшін ол полигондарға сол жаққа тасталады
ыыы жалпы сол сөйтіп адамдар әйтеуір өздерінің қолдарынан келгенінше экологияға залал келтірмеуге тырысып бағуда және қолынан келгенше сол нәрсені насихаттауда
бірақ менің ойымша бұл экология тақырыбы қазір әлемдегі номер бірінші тақырып деп ойлаймын және ол бір адамның ғана еңбегімен шешілмейді
иә ол бүкіл қоғам болып жалпы саяси жүйе болып экономикалық жүйе болып соның бәрін өзгерту арқылы сөйтіп қана қол жеткіземіз мхм
бұл тек менің ғана немесе тек сіздің ғана проблемаңыз емес ол ортақ иә біздің барлығымыздың ортақ проблемамыз және бұл проблема шешілмейтін болса барлығымызға залалы келеді иә
иә жалпы айтып болған сияқтымын
көп рақмет сізге і уақыт бөлгеніңізге
осындай қажет құнды ақпараттармен бөліскеніңізге
пайдалы болады деген ойдамын және педагогтарға өте керемет лайфхак болып тұр иә идея болып тұр
негізінен әр сабақта сол экологиямен байланыстырып экосауатты ұрпақты мектептен тәрбиелеу деген сияқты
баршаңызға көптен көп рақмет
келесі подкастының эпизодында кездескенше